د پتلون کوچنی جیب تاریخي ارزښت لري. پخوا خلک پکې واچ یا کوچنی ساعت اېښوده. اوس اکثر خلک پکې فلش، سکې يا کیلي ساتي. که څه هم دا کوچنی دی، خو ګټور دی.